<hesitation> I anjara andraikitran'ny fampianarana zany a amin'ny fagnabeazany fiarahamonina de magnatoro ny zavatra tokony atao <hesitation> eo am'fiarahamonina de <hesitation> magnabe mpianatra sy magnatoro ny zavatra marina hoe karahan'zao lay tontolo magnodidina an'le fiarahamonina de karahan'zao tokony iaignan-jareo agnatiny.